<noise> Misy tagnàna telo akeo zaigny eh, efa nipetrahako, <noise> de ta Tamatavy zah nipetraka folo taogna de <hesitation> nipetraky zah takeo ta Ambatondrazaka takagny taogn-draika de ta Vavatenina dimy taogna karaha an'igny ngambany.